أ <hesitation> أكيد نختار عمر المختارلإنة رمز الصمود والمقاومة، واجد الإستعمار كان قائد حكيم عنده رؤية واضحة، عندنا وقف ضد الظلم بشجاعة، وحببنا نسمع قصصه عن معاناتة وتضحياتة، أكيد العشاء معاه يكون فرصة للتعلم من دراسات كبيرة في الحياة.